ايوة في وقت كنت محظوظ فيه جدا. كنت احتاج لفرصة معينة في حياتي المهنية. وكان الوضع يبدو صعب شوي لكن فجأة جتني فرصة كنت اتمناها وكنت متردد اذا اقدر اخذها او لا. لكن اللحظة الاخيرة حصلت على دعم من شخص مهم. وساعدني احقق الهدف اللي كنت اسعى له حسيت وقتها ان الحظ كان واقف جنبي والفرصة كانت زي ضوء في نفق طويل